هو، تایلند یو شمېر ځانګړي دودونه او رواجونه لري. یو مشهور دود یې سونګکران دی، چې د تایلند نوي کال د لمانځلو جشن دی. دا جشن هر کال د اپرېل په دیارلس تر پنځلس نېټه وي. خلک یو بل ته اوبه شېندي، چې د بدن، ذهن او روح پاکوالي نښه ده. دا اوبو شیندل هم د خوشحالۍ نښه ده، او خلک باور لري چې دا نوې نیکمرغي راولي. خلک معبودو ته هم ځي، عبادت کوي، او مشرانو لاسونه په درناوي سره په اوبو مینځی.